Tuhbi de lóhoraa máanin nin más más shbi´shi stóonuh buen náha más shbi´shimah stóon, este bwichi shiná bwichi porque gashélotih raúmah máan máan gu´chxi máanlah. nin náha shchxiróho shín, máan nin riá riatuhubui bwín núhu vueltah ruá ruá gi´uh, ah ruá ruá dahán, astáh ay bwín nichxí raú rahmahlac mah, per hor tidxiluh cuéh. cuéh astáh náarah maninchxi náhanluh yíc porque dziáhan shín bwichi hora si que rdzobaloho riayih mah sháhan dxíbaha, riayih mah sháhan dxíbaha, ya que nahpamah chance. chxí chxí rdzobalóho rieh taramah chiladzigaha, chiladzigaha rieh taramah tin gaúmah, gaúmah máan guchxi chxí nin náha per dzichxí raúhmah lac mah, nichxín más mas. shbi´shimah stóon porque pur cosa dxáabachxí raumah lac mah porque dzedidxidziluh dzituh incluso ay buedzi cerca cercadxí cuechxí desde ruáhaluh riáyimah. sháhan dxíbaha, lue´racabual segurla náha tuhbi máan guchxín láyichxí nichxín riá yih tihramah dzigah shñíhirabah máan, máan máan este carroñero nahramah lac mah. nichxín más más nadxaaba slóhon náac náha porque es más astáh del gua´c dzalmah yíhcaramah dxigah este ganash dxídxidzi ganash dxídxi yíhcamah núhu, fuehun shñámah. desde gua´c luh mah shbi´shimah stóoluh porque ruhunimah dzigah dzi tuhbi tuh aparienciachxí de que Pur cosa dxaaba raúmah yo creo purdza nihin raúmah, purdza nichxín náhamah dzichxí o shñáhamah dzichxí dzigah, dzigah ridiáhanmah lac nuh yíhcamah. dxigah ganá desde yíhcamah desde sháhan shpicumah astáhyih yáhnmah astáh rdzobalóho shiyiih’ma dzichxí náhmah pur dhxi dhxidhxichxi nahpamah,. ay gahanan shá nahan shí náh náhan dzichxí pero a lo mejor pur que chin shguhutéhe yíhcamah la´dah buelah dxaabachxí la´dah buelah guyu´dxichxi. ay ruhuchimahan ya sea este shduhubimah yo creo nichxídzalahan buihin dhxiózin lac mah dzichxí, láha porque nan náhanñih par shí shí dzémah shá ñáhcamah. o shí ñáuhmah porque no creo raúmah cosa dzacah dzigah guríhn guríhn máan nin raú, raúdza nin rdzú ya lác mah náha tuh de lóhora nin nin ay ay ay ria hora si que. stóon ay riú stóhon bah porque guri gurihn nahmah lác mah, née shbi´shi stóolmah, desde rua´cl mah o hor gua´c ahma rdzóbaloho rdzú yíhca yíhca cadxa. es porque núhu chxíu máan guchxí náha ya nugah vueltah ni yíc ayruh shdidxiluh láyichxi porque náhanluh de que tuhbi cosa dxaabahan náha, láyichxí. dzibi´shin stóooluh buel tídxiluh, stuhugadzamah nin nin shbi´shidza náh, náh chin chin gutézaluh shí néhe ah bidzugah rachiñíhinmah lac nuh nin náhra máan. la´bueyin bihuyin bihuyin mah. Dzihan shinmah nuhugah del madxiduh del ta´yih buelhin badzihanluh cash láhan bushín, ya ayruh baguchayiluhun, dzichxí dzi balahaluhn lóho bote basura. rdzobaloho shdálah manchxí, nin náh este ya este fuehú shín shñámah, chin núhumah astáh shásh shchxiáñah buelhachxí del buelhin náhan. o del shish shcaldunahan gapaluh, basiáhanluh shchxí, rdzobaloho shdálahmah bidzuguinchxi lóhon astáh shásh shñíhibimah shásh rdzobalóho rahcamah shdálamah,. astáh shbi´shin stóolhnúh vueltah del madxi gualmah née derrepente gaúl arroz, náharabah o dzichxí riaganah stóol shá náhamah cuéhchxi ne dxigah shchxiáha. ni´cun née dxigah shá rahcamah né dzigah dzi este rdzobalóho shñibimah nedzí nedzichxí racahmah fuehu shí rinluh astáh stóol rdzobaloho shbi´shi, shbi´shi. stóoluh tzibah luh horchxí pero pues napadza gudzíaluh nin nin raúluh gadxétih tin ay gahca nichxí láha porque fuehu shíngadza shñáhan del ma´dxi bwichi, biwchi cun. bidzugah shñíhirabah, bidzugah pues nanuh de que ma hora si que pur cosa igual dxaabahchxí raúmah lac mah, porque pues par nichxí dzéheramah lác hora si que par gudzalóhomah. nin náha este cosinraa nin nin antes gahca dzigahdzi hongora gadxétih Yo creo que pur algudza dzéherama guihdxi yuuh por algu núhuramah par este gudzahaloramah gadxé tih, ya stuhibi gadza nin shbi´shi stóon ñáhan náac náha este gurráhn. shí náh gurráhn porque desde gua´clmah o cáh riumah mádxi núhumah námah gurráhn ñizah rachiñíhinuh dxigah dxigah shiculor cafechxí shí culor ca´fe nagáachxi. shñáhamah desde gua´clmah ýihcamah lóohmah gadxétih tíshimah dzigah dzi ay náhmah este, tuh máan equilibradon tuh máan josquín desde ñáamah gadxétih, yíhcamah lóohmah. ruámah shbi´shi stóoluh porque shá rdzobaloho ruchágah rucháh bwíi yáhnmah porque rdzobalóho rúhuldamah núhu bwín riú stóoh per náac ay riú stóhoñin porque fuehu shñámah. née del gua´clmah dzichxí née del cash náhamah derrepentedzi gua´clmah luegu fuehu rdzobalóho rinluh astáh yíc tíshiluh rinluh shí shí nichxí de ay riú stóolmah. ya quisieraluh ya sea cubhuilmah o o gabuélmah astáh núhumah pior del ruá yídziluh dzúmah mastíh láha porque ria cáh gadza stóhol yíc, del chxíus gua´c mah nin. ay riú stóhomah nahpa cuh builmah bien chin rdzobalóho este guidálamah riáha dzigadzi dzitáh buidximah, per dzitáh buidxichxi dzigah dzi shí rúhulachxi. dzéhen lóho ñizahgah riúhun tin gahca riáhan este shpiñíhiyinmah per desde chin gua´c luh. Hora si que rúhulachxi shbi´shin stóhol porque fuehu sháñahan néhe dziahan shingadzan rdzobalóho shbachximah ruá gi´uh, ruá ruá ñizihn richxí riúmah. tin rdzobalóho riáh gah este rdzitáh buidximah tin nahpagah cun ñizahagah guiriáha sdzitáh buidximah, coma máan ñizihnmah rachiñihin bah nihcxíhin nin náha este. madxi chéhel ruá gi´uh, gua´c luh náha náha sdzitáh buidximah, ruá cerca ruá cuéhe giúh, pues shbi´shi stóhol astáh ay riútehel lóho ya sea guélihn chxí o o. cash ruá ruá shnéhes shñízinmah astáh shcadxíluh ñúhuteheluh, ñádzaluh porque slóholuh yíc de que pues nadxaabah dxíhin tíshiluh gazluh la´yichxí o shásh ga´cah. cúhu náhaaluh ladachxí ya rdzobalóho riá riáha riá ríhinluh sensaciónchxi de que ora si que sdzitáh buidximahn núhu lpahan náhaaluh o cayázluh née née derrepente. gucháhal núhun ñizah yíc, yíhcaluh néhe cobah gal núhu sdzitáh buidximah dxiábahl láhan ruáluh pues, gurihin náhan lác ora si que fuehu fuehu rihinluh bah de de tíshi manchxí. astáh gua´c dzil mah o guitiáha nchxíedza dzimah cuéhe lahanluh ues fuehu rihinluh ya o quisieraluh ya giriacahal o cubuihilmah o gadxétih núhumah jóscah shñáhamah. peor pues dzigah ríh astáh núhunuh lác nuh pues ya náhamah tan dzichxí tih porque guríhn guríhn nédza núhura manchxí guríhn nédza núhurah maninrahrih Más fuehurugah nin nahpanuh lac nuh, se podría decir ya pues ay shgáhan lác porque gurihin náh máan culorin rachxí gurihin gurihin tih náh. ora si que habitad mah astáh núhumah ya gurihin nagadza gurráhn nin núhun buanuh lac nuh astáh núhunuh pues gurihin gurihintih náha bah. porque hora si que gurihin shñáramah gurin tih ruac shnédza ñizah astáh núhuramah cun gadxéhe ca láha